Pinatang totalos pandei nurung belibis. burung belibis ise mapandeos manase maniau kanditu kandi ara mali'ne <noise> mangase musoma onde singkat tuan de nepaing <hesitation> mangase ma kuman. kuman to silaun malie magase su to-to su tosuapa mangase one ne manilau kan ma'ne putatian ne susingkat tam ma'ne mayan te'e kuma'an <hesitation> pepeka ote ara mayumae to mangase, o mangase <hesitation> mangase singkat tuan mari' siangka tuan mangase nekuman pakusan apato tidau paken magaseso tomali' Ne apato kanen mar kanen mangase wene to se anak ne putatian ne to nangapa to one susingkat tau mer <hesitation> sisingkat taune na ara i mangase tolos pandei i mangase mapandeyos <hesitation> mapandeyos ma'ne tia-tiarakarakup to mata mangase sebab i mangase manulau apato kampaken worw nmangase su to malios de putartian ne sumanase to one se ne pai te'e binatang talos pandei